Nokwar, wodze wͻ mu a wo nsa bɛka. Sanda ne da a ͻtͻ do du na munhu dɛ ereba abɛyɛ w'ayefor hyia, m'enyiwa gyee papa osiandɛ minyim ma afa mu wͻ dɛm asɛm yi ho. Yɛse yɛda Nyame ase. Ma meka nye dɛ mema wo tsir nkwa dodoodo dɛ Nyame ayɛ wo adom ma wo so wo nsa aka wo dze. Mebɛtaa w'ekyir wͻ biribiara mu. Sɛ biribi na obehia wo a, efrɛ me a, menye wo bedzi nkͻmbͻ. Nyame nka wo.